ʻO koʻu manaʻo, ʻO ka waina pipiʻi I ka manawa apau, inu wau i ka waina emi no ka mea pipiʻi loa ka waina pipiʻi a e hoʻāʻo me like ka waina emi. I kekahi mea wale, i kēia lā aʻe, nui ka poʻohuaʻilama.